انا يعني صراحتا انا منعرفش نزرع الحدائق انا جد سيء في زراعة الحدائق ياربي ادا نزرعلك نبة وتنبت منعرفلهمش وما- مهمش حاجة الي داخلة في اختصاصي